L'associu a li tanti caduti chi haiu vistu cu stu cosa sutta li peri. Ci sunnu chiddi bravi chi ci fannu puru na botta di acrubazii ma a mia nun piaci pi nenti e nun l'haiu mai pruvatu, a parti chi sugnu scarsu d'equilibriu e capaci chi mi rumpissi subitu la carina. Ora vidu tanti picciutteddi chi ci l'hannu e ci caminanu strati strati, bo, cuntenti iddi. Mancu li mei figghi l'hannu mai usatu e iu l'haiu sempri scuraggiati pirchì lu trovu piriculusu.